<hesitation> Telescopy e, karazagna zoom regny izy, <hesitation> zoom fô mahita raha lavitra be a- agnatiny akao zagny efa misy loupe de <hesitation> juste oe apetakagnao amina maso fogna manjeky le loupe, de mahita raha amina habakabaka ankagny agnao, de matetiky fizahavagna lakintagna sy planety madinidinika regny.